Una cosa chi mi piaghet de faghere cando apo unu pagu 'e tempus est de mi impignare cun s’istudiu de sos iscrittos, e s’istoria de sa 'idda mia, ma puru de s’istoria de s’isola, e quindi puru de sa limba. Dai unu pagu 'e tempus oramai bat zente meda chi si impignat a chircare sos materiales sia iscrittos che a boghe, fatende faeddare sos anzianos e tutu sas pessones chi an ammentos de su passadu. Mi piaghet <hesitation> quindi ammentare sos dicios, sos modos de narrere, sos ma fina sas frases de augurios, e fina sos frastimos. Como nde ammento unu pagu chi mi so iscrittu. Sos dicios, pro esempiu. Su maccu s'idet in d'onzi logu, unu solu Deus <hesitation> senza diffettu, su troppu istroppiat, su dolore pius duru est <hesitation> su morrer de famine. Chie portat bonu pistoccu in bértula, non morit de famine. Amigu a taula et parente a bisonzu, su pane pro esser bonu <hesitation> bi cheret s'ozu de pala. Bentre piena cantat, et non bianca, mezus a mia bentre, che non a meu parente, chie arribbat cando at, mandigat cando cheret. Chie no buffat in cumpanzia est ladru o ispia. Su dolore pius duru est su morres de famine, chi porta bonu in bértula, non morit de famine, amigu a taula, amigu a taula e parente a bisonzu, chie arribbat cando hat, mandigat cando cheret. Chie non <hesitation> in cumpanzia, sa minestra, pius si pappat fritta <hesitation> calda, su zoccu de su sedattu est s'allegria de sa domo. Iscuru a chie ispettat pranzu de domo anzena. Abba currente non frazigat bentre, abba e sole, trigu a muntone <hesitation> sutta sa cappa de nostru Segnore. Leare abba dai ogni funtana, s'abba ogni cosa nd'andat foras su macchine, s'abba <hesitation> su molinu, et i s'ozu lu faghet andare, abba e fogu non si negat a niunu. Domo fa e binza posta, mai si pagat <hesitation> cantu costat. Su 'inu est bonu a buffare, ma nde faghet a rìere. Binu ‘onu e pane modde duran pagu, in sa cuba minore su 'inu 'onu. Su binu at su sabore, su pane at su colore, sa binza noa servit in bezzesa, cherrer sa cuba piena ei sa muzere imbreaga. Annada de binu, annada de pagu <hesitation> tinu. Omine chena sàmbene e vivet <hesitation> mundu allegro e sanu, chie pagu 'ettat, pagu 'isettat. Sa limba mala ponet sa tacca comente s'ozu <hesitation> armanu. Nè sapadu senza sole, nè femina chena <hesitation> s'amore, abba colada non tirat molinu. S'anima a Deus, su corpu a sa terra, sos benes a chie restat, briga de frades, est briga de canes, a cosa fatta non balet impudu, fizu de s'attu, sorighe tenet. A caddu lanzu, musca meda. Arcu 'e manzanu, abba de sera, arcu 'e sero, abba de manzanu, chie pius nd'at, pius cheret. <hesitation> mai si giuchen bene sa sogras cun sas nuras, minestra iscardida non est mai bona, cando b'at fogu in domo <hesitation> 'ighinu, tue puru ses in perigulu, chie andat cun su toppu, a cabu ad s'annu est toppu e mesu. Sa morte de su mazzone est sa salude de sos anzones <hesitation> animale si unit cun s'ispecie sua, s'avaru non faghet bene si non cando morit. Deus tancat unu balcone et aberit una gianna, su tattu non creet ad su famidu, su veru amigu si connoschet in sas avversidades, chie sa conca a s'ainu, perdet trabagliu e sapone. Abba e bentu <hesitation> sarmentu, su famine est su mezus cundimentu, cantu durat s'anima in corpus, b'at semper isperanzia. A su bisonzu si <hesitation> si connoschen sos <hesitation> si connoschen sos amigos. Una coghina minore faghet sa domo manna, chie donat a s'amigu su sou perdet s'amigu ei su sou, chie drommit meda chie drommit a pizzinnu, pianghet a bezzu. Deus m'ardet de su poveru, Deus <hesitation> Deus ardet de su poveru irricchidu, chi l'at timidu <hesitation> Gesus Cristu. Sa domo est minore, su coro est mannu, mezus bastonadas de amigu chi non lusingas de inimigu. Cun sos mannos ista comente <hesitation> su fogu non tantu accurzu, non tantu attesu. Su macchine at trinta, e 'onzunu tenet su pagu sou. Dai sa die chi prestas, as unu inimigu in pius, mezus <hesitation> 'e balla, chi non de macchine, mezus terra senza pane, che terra senza giustiscia. Sas <hesitation> sas cabras andan dai punta in punta, sos cascos dai 'ucca in bucca, chie disizat sa morte est unu vile, chie la timet est peus su bastone paret unu barone, sa campana giamat sos atteros a cheja et issa non b’intrat mai. Si cheres ammasettare sa muzere, naraiat unu a su mare, si cheres ammasettare <hesitation> non faghet bene si non cando morit. Si ti cheres sanu, faedda pagu, s’arvure adderettalu a minore Da chi faghet nodu non adderettat pius, pius balet s’esperienzia chi non sa iscienzia. Chie at pius ricchesas at pius pensamentos, chentu <hesitation> chentu berrittas, su so fuidu dai su fumu, e ruttu che so in su fogu, mutos de <hesitation> non perden amistade, sas disgrascias s'afferran cun sa <hesitation> fortesa, e si 'inchen cun. In corpu de unu monte si podet intrare, in coro de unu omine no, mezus fizu 'e fortuna che gherra, de amigos est bonu a nd’aere finzas in domo de su diaulu, trabagliu continu binchet 'onzi cosa, sa cosa furada pagu durat, e comente est bennida gasi si ch’andat, chie cheret crua, chie la cheret crua chie la cheret cotta. Non morzas depitore, chi depidu non morit mai, su mundu est de chie lu cheret, su chelu a chie si lu meritat. Totu sos omines sun omines, chie regalu azzettat, libertade bendet. Tres cosas sun revessas in su mundu, s’arveghe, s’ainu ei sa femina. Famiglia 'ona, donu de su chelu, su dolore pius duru est de morrer de famine, ogni elva tenet su valore sou, <hesitation> ma non lu connoschimus. Su dinari in ojos de meda, e in manu de pagos, ama si cheres essere amadu, amare e non esser amadu, est tempus su maccu imparat dai su sabiu. S’anima a Deus, su corpus ad sa terra, sos benes a chie restan, unu anzone guastat totu su caddu lanzu, musca meda, peccados de babbu et de mama, fizos los pianghen, omine giogadore, omine pedidore. Ogni ortulanu bantat <hesitation> sua.